Suvlar, gazli ichimliklar, soda, choy, kahva, choy, pivo, vino, kokteyl, meva sharbati, smuzilar, milksheyk, kakao, choy, sut, yogurtli ichimliklar, energetik ichimliklarsport ichimliklari.